<noise> Ny Kore Tatsimo, <hesitation> da reo moa da zanatan'Amerika. Zay gny matonga andreo manao fomba fiaigna mitovy ami'ny Amerikanina. Tamin andro lehibe, tam ady lehibe regny zany da Kapitalista reo.